Nmada saanta wima nwomtini. Mo bima nwomtini bima buŧi ma ñaani. Ntote a bedo, nto wúsi gsele, ntoo wúsi gseli ma, bânan be gseli biñaane. Bima bâyee be gseli biñaane, bâyaanan mñaage, mnaage bjaa, nyo uhúri, mnaage, mnaage, mnaage be, uu ttin túm winoosi, uu ttín túm jímbo haji ma. Soosole, soosole hee hi utúm haj, ndu utúm soosele, uan túm gliimbire, ndu utúm glimbire, unan bà mada lotta, han bindan búda, han bi dan súma unan bi wal, ndu uwal wi ma wi untúm a suuf fiindi ma unan wom.